Ecii lǝ yǝǝ yǝ kpii ŋ́ nóo koru opwo wǝǝ dumurǝ gbii goorǝ gbii. tɛkpɛrɛɛ kpii, <hesitation> fʊlɩfʊlɩyǝ kpii koŋnɔrɔŋyǝ kpii yɛlɛɛyǝ kpii kpemiyǝ kpii. oturuyǝ yɨ kpii yɨ naanɨ wǝ npo koru opwo wǝǝ.